L'Argentina al e ün pais ëndua gli italian a sun emigrà ënt ël corso da l'inisi dël nusent ën avanti e di fatti a ie tante gent che ades a turna ëndarera, al e famus për ël tango, ël bal e pöi për cum a fan la carne a la griglia che ch'al e propi bun-a